<hesitation> Itwe nk’Abakiga enyama turabaasa kugibiika kumara obwire buringwa, ahabwe mu miringo ebiri, waayenda ngu ogi- ogibiike obwire buringwa; omuringo gw’okubanza n’okugyanika, ogiteeka aha mushana emareho obwire buringwa, haza waagiteeka aha mushana noogisiigamu omwonyo, kugira ngu omwonyo guriita obukooko, reero ogiteeke aha mushana ekaamuuke ehwemu eshagama, ehwemu amiizi, egyo nyama noobaasa kugibiika obwire buringwa. <hesitation> Ogundi muringo n'okugiteeka aha rutara, okugi orutara, mbenu twine ifumbiro ningashi ahi barateekyera ahiguru nk’omutandaruha ye- eifumbiro ogwe nigwe tureeta orutara, oragiteekayo enyama yaawe ekaamuukemu amiizi, ekaamuukemu eshagama, ahaanyima y’esande nkibiri egyo nyama oraba oragyeta ngu n’emikaru because a- a- ahabw'okuba ere ekazire, ere ekazire, akaamuukiregye waagiteeka tihine enyama eboniire kukiza egyo, mbwenu omuringo g’okubanza n’okugisiigamu omwonyo akagyanika aha mushana, ogundi muringo gwa kabiri n’okugyiteeka aha rutara akakara egyo nyama erabaasa kumaraho obwire buringwa nk’Abakiga.